<hesitation> Gitara mamoaka feo satria o matetiky zao a <hesitation> ankamaroagny gitara, eny e gitara jiaby, misy le vin-draha igny ami hanse I vy regny mikogna amin'ny tady - tady le misy corde six ze akao de igny amzay mikasiky le vy igny matônga izy mamoaka feo, vy samy vy zegny mifampikasiky.